kaliwa nakwa na sar na nyer na nyo satan nyinesar nyiteen na nyo satan nyinesar nyiteen na nyo na nyer kwa kwa yir kaliwo kwayir na kwa kwa yir na sar kwa yr nayer kwa yir nayer kwa yir kaliwa kwa yir na kwa kwa yir na sar kwa yir satan kwayir nyinesar kwa yir nyiteen kwa yir na nyo na yir kute nati kwa ko yir nasar kohyir na nyer kohyir na nyo koyir satan koyir nyinesar koyir nyiteen koyir na nyo na nyer kute nate kwa kute nate kwa yirwu kaliwa kute nati kwa yirwu na kwa kute nati kwa yirwu na kwa kute nati kwa yir nasar kute nati kwa yir na nyer kute nati kwa yirwusatan kute nati kwa yirwu nyenesar kute nati kwa yir wu nyiteen kute nati kkwa yirwu na nyo na nyer kute nati sar kute nati sar yirwu kaliwa kute nati sar yirwu na kwa kute nati sar yiryu na sar kute nati sar yirwuna nyer kute nati sar yirwu na nyo kute na tisar yir satan jute nati sar yir wu nyiteen kute nati sar yirwu na nyo na nyer yirwu kaliwa kute nati nyer yirwu na kwa kuta nati nyer yirwu na nyer kute nati nyer yirwu na nyo kute nati nyer yirwu na nyo kute nate nyer yirwu sata kulewo kute nyinesar a yirwu satan kulawo kute nyinessar a yirwu nyiteen kute nate nyer yirwu na nyo nayer kute nati nyo yirwu kaliwa kute nati nyo yirwu na kwa kute nati nyo yirasu nasar kute nati nyo yirwu na nyer kati nsti nyo yirwu satan kute nati nyo yirwu nyinaser kute na ti nyo yirwu nyinesar kute nati nyo yirwu na nyo nanger kute nati nyo yirwu kute satankute satan yirwu kaliwa kute satan yirwu na kwa kute satan yirwu nasar kute satan yirwu na nyer kute satan yirwu na nyokute satan yirwu satan kute satan yirwu nyinesar kute satan yirwu nyo na nyer kute nyinesar kute nyinesar yirwu kaliwa kute nyinesar yirwu kwa kute nyinesar yirwu na nyo kute nyinessar yirwu satan kute nyinesar yirwu nyiteen kute nyinesar yirwu na nyo na nyer kute nyinesar yirwu nyinesar kute nyinesar yirwu nyiteen kute nyiteen yirwu na kwa kute nyiteen yirwu nasar kute nyiteen yirwu na kute nyiteen yirwu satan kute nyiteen yirwu nyinesar kute nyiteen yirwu nyiteen kute nyiteen yirwu na nyo na nyer kulewo ayirwu kaliwa kute ti nati nyo nati nyer yirwu kalila kute na nyona nyer yirwu na kwa a yirwu na sar a yirwu na nyer ayirwu na nyo a yirwu satan ay yirwu nyirwu nyinasar a yirwu nyiteen a yirwu na nyo na nyer kulawo bwanama kulewa a yir kaliwa kulewo yir na kwa kulewa yir na sar kulewo yir nyinesar kulawo yir nyiteen kulawo <hesitation> kaliwa kulewa a yir wun kaliwakule kmalawa yir na kwa kule kaliwo a yirwu kaliwa yir na kwa kule kaliwa yir na sar kule lakiwa a yirwu kaliwa yir na nyer a yir na nyo a yir satan ayir nyenesar yir wu nyiteen a yir na nyo nayer kute bwana ma nati sar

kulewo ketere nati nyer a tirwu satan kulewo kutere nati nyer a yirwu nyinasar kulaw kutere nsti nyer a yirwu nyiteen kulawo kutere nsti nyrt s yirwu na nyo na nyer kulswo en kutere nti nyo kulswo kutere nsti nyo a yirwu kaliwa kulewo kutere nati nyo a yirwu na kwa kulewo kutere nati nyo a yir nasar kulewo kutire nati nyo a yir na nyer kuawo kutere nati nyo a yirwa na nyo kulewa kutere nati nyo a yirwu satan kulewo kutere nati nyo a yirwu anyinesar kulawo kutere kutere nati nyo a yirwu nyitten kulawo kutere nati nyo a yirwu na nyo na nyer kulaw en kute satankulawo en kute satan kulewo kute satan a yirmu na kwa kulawo kute satan a yirwu na sar kulewo kute satan a yirwu na nyer kulawo kute satan a yirwu na nyo kulewo kuteh satan a yirwu nyinesar kulawo kute satan a yirwu nyiteen kulawo kute satan a yirwu na nyo na nyer kulawo en kute nyinesar kulawo kute nyinesar a yirwu kaliwa kulew kute nyinesar a yir nakwa kulewo kute nyinesar a yirwu na sar kulawo kute nyinesar a yir wu na nyer kulawo kutere nyinesar a yirwu na nyo kulewoh kuti nyinesar a yiwa nayer kulewoh kuti nyinesar a yirwu no nyo kulewoh kuti nyinesar a yirwu satan kulewoh kuti nyinesar a yirwu nyina sarkulewa kuti nyinasar a yirwu nyitten kuewo kuti nyinasar a yirwu kulewo kuti nyinasar a yirwu na nyo na nyer kulete nyitten bi bwanama kule he nyiten bi bwanma kulewo kute nyitten yirwu kaliwa kulewo kute nyitten yirwu na kwa kulawa kuteh nyitten yirwu na sar kulewo kuteh nyiteen yirwu na nyer kulawo kuteh nyitten yirwu na nyo kulewo kuteh nyiteen yirwu satan kulewo kuteh nyitten yirwu nyinesar kulawo kuteh nyitten yirwu nyiteen kulawo kuteh nyiteen yirwu nyiteen kulawo kuteh nyitten yirwu nanyo nanyer kulawo kutere na nyo na nyer bi bwanama kulewo kutere na nyo nyer a yirwu kulewo kutere na nyo na nyer yirwu na kwa kulewo kutere na nyo na nyer yirwa na kwa kolewo kutere na nyo na nyer ayirwo na sar kulewo kutinati re na nyo nanyer a yirwu na nyer kulewo kutere na nyo na nyer a yirwo na nyo kulawo kutere na yirwo na nyo kulawo kutere na nyo na nyer a yirwo satan kulewoh kuter nati nyo natinyere yirwu satan kulewoh kutere nati nyo nati nyer yirwu nyinaser kulewoh ku tere natin nyo nati nyer yirwu nyiteen kulewoh kutere nati nyo katinyer yirwu na nyo na nyer kulewoh na ha kwa bii bwanama kule naha kwe bii bwanna kule na ha kwa yir kaliwa kule nahakwa yirwo nasar kule na ha kwa yirwu nasar kule na ha kwa a yirwu na nyer kule na ha kwa a yirwu na nyo kule na ha kwa a yirwu satan kule naha kwa yrwu <hesitation> nyinesa kule na ha kwa ayrwu nyitten kule na ha kwa a yirwu na nyo na nyer kule na ha kwa wore a yirwun kalila kule na ha kwa a yireren kalila yir naha kwa yir naha sar yi na nyer yi na nyo yi satan biyi nyinesar bi yi nyitton bi yir nanyo na nyer